Fomba fampiasana aspiratera amin'ny fomba mahomby ao anaty efitrano dia tetezina daholo aloha ny efitrano ray manontolo ary raha ohatra ka hoe misy fandriana dia alefa any ambaniny any ny aspiratera satria afaka midina any ambany any ny lohany mitroka an'le vovoka.